To amo kume lu tlo na̱ gasi wu ilgwe a lami ɗe ta mbi ɗe illa̱ nguki go ta mbi yelti ta tla kume a nak mbi yelti yek a tla wu to lam da̱mti wu, kume ngus shin niɗa yek sa̱n zi ten wutu wu to a pa sa̱ ba̱la̱nni, to go yek ɗe ilgwe ɗe mbadl gi lami wu ama ta mbi illa tlesi domin illa̱ tle go yek ka pa̱li aka̱ kumi wodli kwa mago ka̱ po kum ci cit ka̱ dli gwa iˈe so ɗe ka̱ m. bi illa tle na̱ gasi yek ka̱ tla wu, ngo yelti ko kuma ngo illa̱ tle de gwe ɗe pa a sa̱ zi ten wutu na̱ nak wul njwetti a dani wu, to kap de ama kume ka̱ mbi gwisi wugo ka̱ yisi a gip ki hal lokoci gon ama ta̱k nak mbi ga̱ maza maza, ka̱ pa̱li wu ta̱k ngot mbadlisi gwe a nannat ka̱wu ta̱ pa̱tli kume pa̱tl wu a pa ka̱ mbi shin gwe ɗe pa wo sa̱ ɗume wu a pa ka̱ ci to kume ka̱ mbi gwisi wugo nda̱lti mbi dli wi, se la̱t ako se la̱t ka̱ zhin ɗe a dlaɲ ten parko wu, kum ɗe hal mbi gu wugo ka man palti ko yekke ten ndat cin gwa de de ko yekke a nik ilgwe ka̱ lami wu to ta̱ nya zini ang.